Yaikuauka vaera yaikuatiague, kua arakae kaere, jaeko yande yaikuakavita jokua arakaere, jare ñamopörata kia oja yave, jare omboyerovia vaera, jare ɨmïari vaera vi ïru varetape